കേലേവോന്ജി പ്രാനിലിഗു ഥന്ന ദേഹദ കലേദു പോഥുന അന്ഗനു പുനഹ ബേലേസവുനന്ഛിഥന സമര്ഥേ പദിഓന്ദു। ഉദഹരനിഗു നക്ശത്ര മീനു, ഉന്ദു കലേദു പോഥുന ഥോലുനു പുനഹ ബേലേപൌന്ദു। സലമന്ദേര്, ഉന്ദു മുല്ലു, കരു, ബോക കോമ്ബുനു കുദ ബേലേപൌന്ദു। ഓച്തോബുസ്, ഉന്ദു കലേദു പോഥുന അന്ഗുലിനു പുനഹ ബേലേപൌന്ദു। പ്ലനരിഅന്, പുരി, ഹരേ, ഇജന്ദ ശരിരദ ബേതേ ബഗനു കഥരിസയന്ദല നേകു പുനഹ ബേലേപൌന്ദന്ഛിഥന സമര്ഥേ പദിഓന്ദു। ഇ ശക്തി, ഇ പ്രാനിലിഗു, ശത്രുദു, തപവര, ഗയനു ഗുനമല്പര ഉപയോഗ വപുനു।